فیطه یا متر د طول، اوږده، ساره، قد، ونې یا جګوالي د اندازه کولو لپاره کارېږي. ځینې مترونه په انچ سره اندازه اخلي، ځینې یې په سانتي متر سره او ځینې یې په فوټ سره اندازه کوي. مترونه یا فیطې نن سبا د ملي متر اندازه هم اخلي. مترونه یا فیطې نجار یا ترکاڼ، خیاط یا درزي او نور هغه کسان چې له اندازه کولو سره کاري لري کاروي.